انا جيدة في انه ازرع الحديقة، لانه زارع الحديقة اللي في بيتنا <hesitation> زارع نبتة النعناع ونبتة <hesitation> الشبت، وكورود <hesitation> زارعة ورد التيوليب ورد عباد الشمس. زراعتي انا احبها واقدرها، هي شيء رائع.